Hala io da i avao no mamboatsy ny tragnony. I tragnony iô da amboariny amin'ny alalan'ny hazo sy ny ravy. Ny hazo sy ny ravina io zany da ampiasainy mba hanorenany na koa hoe tena hanamboarany mihitsy ny tranonkalany; manampy amin'ny fiarova sy ny fitehiriza koa.